<hesitation> handi engalukhanga khubabora ndi. Olwono lwo oli mmanani, obetsaa mubulamu bwe tsishida sana nomba obulamu bwe tsitabu, noli muboma nani lakini ndi nende abundu wo onyala khuitirira nomba abundu abundu hakuheshinja shindu amang’ondo nomba akhuheshinja amang’ondo shoonyolanya abulami bubwo buli obusiro tawe onyolanga obulamu buli abana onyolanya bulamu bubwo, buli nende ohushuhuda bulahi. Onyolanga bulamu bubwo, tsitabu sichiri ango ta abana bo sibdsakhuchenda basabasaba ta, ban abo sibatsakhuchia wa jirani wa jirani wuwo baenyaa siokhulia ta, abana bobo sibetsa khukosa tsingubo khumbiri tawe sichira witsakhuba onyolangakho abundu ling’ondo liokhukhonya khulwa khukhola eshindu shia ango nomba okhurumishila munzu noli na amang’ondo shivenya shiosi olarumikha olakula ingubo, olafwala bulahi, olaba na shiralo abacheni nibakhufwoka balalia balanywa. Eshindu dhiosi sirurila noli na amang’ondo shoololanga buli busiro tawe, lakini noli mubulamu bwo butakha nomba obulamu bwo bumanani omala oba mubulamu bwe. Nende oryosie peace nyasaye akhukurine wa onyala okhunyelanga linyiondo burumishi bee inzu, butsisanga okhuba oburumishi bulahi, kata abana ba bitsakhusoma mukhasi wa yatiakhuba munjira indahi, si mwifsa thsibanga isaa yosi sichira obunyarero mubula nomba mbula amangi’anda tawi, shiomwenya munzu, shiosi mulalia emipango chiasi chimala chikopa, okhulaumiana, si kubetsangaho tausa mpaka kata woolashi ye, bukhonyera bwenyere khukhonyanga ling’ondo ni likhukhonyanga lajini noli na msibanani kenyekhanga umenye mubulamu busi tshishida nanda khulaumbiswa. Kho, iyetsiokho, iyetsie, mwoyo mbuli nyasaye, nyasaye akhunye mubulamu bwo mumanani, mubulamu bwa butakha, mubulamu bwa khusabasaba mubulamu bwe tsishida nyasaye akhuiniema khusulema khube abandu banyala khuba nanda obunyelela, khubi khunyala khukhonya tsiramilia tsiofwe, tsikhuba khunyorire tsilaminya mubutakha tawe.